<audio distortion> Fanjakana gny fifeheza, gn'ino izy tiky, sy gny fitondran-tenan'ny gny tsirairaiky da izy mba tsy handika gny lalàna, tsy handika gny fifagnaraha mampirobaroba mampiroborobo sy mampirindra gny fiana- fiarahan'ny fiarahamonina, gny fitondrantegnan'olo zany. Da i fanjakana gny mandanjalanja anizay sy mamehy anizay mba tsy hidikaran'ny hafa man- mamoapefy.